Akou suka pebak wasep bajou warna biruk, apuk, kunieng, gaduong. Mun seluwah warna bilem, biruk tua jegem coklat tua

wak nou watir kou pasel pebak telepon ienlah mun ji telepon pa paa telou mun mapun liko, bei gak-gak liko ien debei line, jadi percuma un mun telepon mahal ji

Wak senuka kou pasel sakai lai atau sakai mahou ataupuon sakai rapet mun loyen taao gak telo mengerti gak telo pahem gak telo serta hormet gak telo.

A pisak muzik atau a menulis lagu a senuka kou lah Harianto. Harianto bei ngak menulis jegam pisak muzik jegam lagu sien pun diak yau bak taah.

Wak sejarah wak belaku wak nelajer gak sekul iyenlah pasel Rosli Dobi beliyau iyen adalah rakyat Sarawak a munok gabnor gak sibu lahabei.

artis atau a tukang dagen liko wak teniman kou ienlah professor datuk doktor jeniri amir, siyen ngak menulih idak angai bup pasel budaya serta biografi a nyat

Subjek wak senuka kou gak sekul iyenlah Agriculture Science kuman Agriculture Science telo belajar pimun sayor, pimun buwak jegem telo taao pasel ku jiji pejuwah baja, bila ji bak pejuwah baja gak imun telo.

pesuwak duwit jumit kena menulung a mahou bak pedagang ienlah kuman bei tekun, bei mara, bei SME bei kawak bank menyedia pinjaman gak loyien

awan gak takan kou ajau itou bilem ji, kuman tuneh agai ujan pun da pala pun da, ienlah wak asek pun susah ji bak wuang jadi matek lian un ji bak ujan itou

Memang bei a dagen masyarakat kou subat inou-inou bangsa isak menari ataupun muzik tradisi lo yian bei mengajar aniek-aniek bangsa melo bak menari jegam pisak muzik yian.

takan raun wak lok napun kou ienlah holy land, holy land akou bak pegui ji giaan Tuhan Jesus kenasusou, giaan Tuhan Jesus nejejeang, to a teang Tuhan Jesus tenanam serta bak mapun bukit kalvari

akou da kawak selalu agai pebak handpon, mun bei a telepon akou pebak, mun dabei akou pegui membaca wak whatsap piteng sakai kou gak dagen group ien

Bengsa sukan atau senaman wak senuka kou yenlah, mun sukan akou suka betmenten jegem hoki. Mun senaman akou suka pebiyah jawuk ataupun jogging supaya miweak lasei kou.

Acara atau aktiviti tradisional wak nisak anek-anek dagen masarakat kou iyenlah pisak siban pisak asin pisak kakeang pisak pelim pisak guli pisak lim iyen ji wak senuka loyen.

sukan diak tan bak gui ienlah sukan pisak bol, sebab sukan ien memperguna idak apak pisak dagen padang, ienlah akou gak sukan ien

. Wak selalu bak sibet kou semasa lapang yenlah besenam atau jogging supaya badan sentiasa sihat

iklim gak takan melou sentiasa bei berubah, musim suloh iklim memang seguih, bila musim kemarau iklim tetap lasuk

Wak nimun ngak ji den kou lubeang minggu itou yenlah jusah bunga tubok dagen pasou, bunga lidah buaya